Ñy toetsy ny ñ'andro an'Alimaiñy añe: Misy Ñy toetsy ny ñ'andro mafana, <shushes> misy koa ñy fotoa manintse, <shushes> misy ñy mando lava, misy koa ñy mañ'ora avao no mitsiotsioky.